إنك تضع خطة توفير تمام عدل وايد مرتبة، تعرف فيها الإن كام تبعك والاوت كام تبدأ أنه تشوف إحتياجاتك الأساسية وما-وتهمل تمام الإهمال هذي الرفاهيات والسوالف الحفلات هذي القصص ترتاح بتوفير المصاري.